الحدث الي ابي أشهده هو عرس جدي وجدتي، لأني ابي اشوفهم اول ما تعرفوا على بعض. ولأنهم يعني من أماكن مختلفة كانوا، أ- ابغي يعني اجوف من جه العرس وويش جدتي كانت لابسة ويش جدي كان لابس. وويش تكلموا، ت- تحجوا عن ويش، أ- والله وحشوني اني ما شفتهم يعني من زمان.